Eh, o numero quattro o l'é o doggio de doî e o no me fa vegnî un cheu ninte. E ansci, gh'ea unna pubriçitæ unna vòtta de unna marca de telefonin, ò fòscia de unna compagnia telefònica, ch'a zugava tanto in sciô numero quattro, solo che sta pubriçitæ dapeu gh'an fæto unna parodia ch'a l'ea un pö volgare e donca m'é ciù cao no- no repetila.